אסאך מאל קען מען מאכן עסן מער אינטערסאנט, דורך פשוטע זאכן וואס קאסט נישט צופיל געלט, אדער נעמט נישט צופיל כח. למשל: א א שיינע טעלער, אדער מ'לייגט עס אויס שיינע וועג און מ'לייגט צי אפאר <hesitation> לעטעס ביי די זייט אדער <hesitation> א סאוס <hesitation> א למשל א סטראבערי דזשעם, לייגט מען צו ביי די זייט אביסל אזוי קען עס אויסזעהן זייער <hesitation> צויבערהאפטיג צו עסן.